Ese ese ing ge ngone so pake ese ing, ngone so pake koroho aki, ngone so pake so, ngone so pake so koroho ngisi, la ngone na moda madoya ge ena koroho se coma ena hare ua.